أجازتي المفظلة هي عيد الأضحى، أستمتع فيها لأنها تجمع العائلة والأصدجاء وكلنا نتشارك اللحظات الحلوة، الأجواء تكون مليانة فرحة والأكل طيب خاصة اللحوم والحلويات، بعد أحب اللحظات اللي نساعد فيها المحتاجين، وهذا يعطي العيد معنى أكبر، العيد يحسسني بالطاعات والمحبة بين العائلة.